Ñy anjara asa aminy ñy fandraisa andraikitry ñ'olo kirakiraiky aminy ñy fiaramonin'añy moa: -Mampivoatse ñy fiarahamony, mañaja ñy zon'olo kirairaik'abe; mampiroborobo ñy fahaiza, sady mifañampy ñ'olo, mikatsaky ñy fahamarina noho ñy rariny aminy ñy fiarahamonin'ao, mampandroso.